في ظهيرة أحد الأيام، بدأت لعبة طفل ما بالتحدث فخاف ذلك الطفل و ذهب يجري مسرعا الى امه و روى لها القصة كيف <hesitation> صارت عندما دخلت الام الى البيت وجدت البيت مخربة وان اللعبة اصيحت لا تتكلم فقط بل انها تتحرك فتفاجات الام بما يحدث و خافت كثيرا حتى انهم هربوا من المنزل و لم يعد يعودو اليه